gott kvöld og velkomin í Kastljós innflutningur á fersku kjöti er enn þá bannaður á Íslandi rúmu ári eftir að dómstóll EFTA komst að þeirri niðurstöðu að það brjóti í bága við e e s samninginn íslensk stjórnvöld hafa hingað til ekki viljað heimila innflutning á hráu kjöti til að koma í veg fyrir að bakteríur frá Evrópu sem eru orðnar ónæmar fyrir sýklalyfjum nái útbreiðslu hér stjórnvöld hafa hinsvegar nú stofnað nefnd sem á að bregðast við dóminum en hún hefur ekki lokið störfum sínum og hingað kominn Karl prófessor í sýklafræði og Ólafur Stephensen framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda

innflutningi á hráu kjöti verið velkomnir báðir karl þú fullyrðir

takmarkana muni það leiða af sér hraðari útbreiðslu heldur líka

í dýrum og

það eru rannsóknir sem hafa sýnt í matvælum líka þannig að við erum langsamlega best sett af öllum löndum Evrópu hins vegar er algengi ónæmis mjög hátt í sumum löndum Evrópu og það á sérstaklega við um Suður Evrópu og sum lönd Austur Evrópu og það á bæði við um um sýklalyfjaónæmi í mönnum og þar sem er svo gríðarlegur munur það er í rauninni næstum því hundraðfaldur munur á sýklalyfjanotkun í landbúnaði á Íslandi og á Kýpur og næstum því eins á Spáni og Ítalíu og þessu munur endurspeglast í sýklalyfjaónæmi þannig að og það er líka ljóst að sýklalyfjaónæmi getur borist og berst með matvælum þannig að mér finnst nokkurn veginn augljóst að aukinn innflutningur á matvælum þá sérstaklega kjötvörum og og grænmeti líka að það mun hraða ónæmi ef við erum að neyta matvæla sem eru með hærra hlutfall ónæmis

fyrir róða sko milliríkjaverslun og viðskipti almennt með matvæli fylgir alltaf einhver áhætta þetta er viðkvæm vara leiðin til að lágmarka þá áhættu er ekki endilega að banna viðskiptin eða setja á þau hömlur heldur að viðhafa varúðarráðstafanir þegar að Ísland samþykkti

Evrópusambandsins sem hefur gerst leyti fyrir utan þetta innflutningsbann sem hefur áfram verið viðhaldið þá lá fyrir að

virkt eftirlits og

dýrasjúkdómar koma upp og annað slíkt þetta með aukningu sýklalyfjaónæmisins ég dreg það ekki í efa að þetta er skoðun sem Karl hefur myndað sér út frá rannsóknum og langri reynslu en það eru aðrir vísindamenn sem eru ósammála honum og við létum vinna fyrir okkur skýrslu Félag atvinnurekenda í fyrra menntun í smitsjúkdómum með langa reynslu af matvælaeftirliti innflutningi á fersku kjöti eggjum og vörum úr mjólk þeirra niðurstaða var sú að dýra og lýðheilsu væri lítil það væri miklu meiri hætta í rauninni

ferðalögum milli landa óviðunandi frárenslismálum og öðru slíku það er enginn að leggja til að að setja hömlur á ferðalög það kom líka út önnur skýrsla í fyrra á vegum stjórnvalda það var starfshópur á vegum heilbrigðisráðherra sem innihélt

þar var niðurstaðan sú að hættan

sýklalyfjaónæmi vegna búfjárafurða væri lítil væri meiri vegna innflutnings á grænmeti og þá spyr maður nú hefur

innflutningur á grænmeti verið óheftur og er raunar vaxandi á undanförnum árum hann hefur verið opinn hér í marga áratugi en af hverju erum við þá með þessa góðu góðu sjúkdómastöðu ef það er svona varasamt hvað segir þú um þetta já ég var nú mjög ósammála þessari skýrslu sem þú varst að vitna til hjá

nema fjóra klukkutíma að lesa allar sextíu og fjögur blaðsíðurnar og rýna allar rannsóknirnar sem að baki henni lágu og segja

en alla vega það má alltaf velja ákveðnar rannsóknir sem maður vill haga niðurstöðum þetta er alveg eins og hjá lögfræðingunum og auðvitað má kannski segja það sama um mig en ég

segir áralanga reynslu á þessu sviði og

að vinna á sýklafræðideild sýklafræðideild Landspítalans í meira en þrjátíu ár og ég veit það til dæmis að stærstu hópsýkingar sem hafa orðið hér á landi með

tengjast allar innflutningi á matvælum og þannig að það sjálft út frá því að auðvitað getur þetta borist með matvælum og skýrsla nefndarinnar þarna vísar auðvitað í marga aðra áhættuþætti sem við þurfum að taka tillit til og ég bendi á

auðvitað er áhætta tengd þeim en ef að ferðamenn þvo sér um hendurnar og sýna svona sæmilegt hreinlæti þá tengist áhættan

ef þetta berst út í umhverfið eða þeir smita matvæli á þennan hátt þannig að ég myndi leggja áherslu á

að hafa hreinlæti á vinsælum ferðamannastöðum og eins gerum við það og það er mjög mikil vinna lögð í það á á sjúkrahúsum landsins að koma í veg fyrir að ferðamenn breiði

út þessa sýkla þegar eru allir sem

og henni er ekki aflétt nema við séum búin að staðfesta séu ekki með fjölónæma sýkla

sem koma frá löndum utan Evrópu og Bandaríkjanna þeir eru allir sendir í ræktun við leitum að þessum varðandi innflutninginn á matvælum og ég hef sérstakar bara áhyggjur af því að sérstaklega til dæmis kjúklingur að kjúklingar eru svo mengaðir þetta er sömu sýklarnir og við erum með í okkar sem sagt iðrum og þetta getur smitast á milli auðveldlega með neyslu matvæla sem eru hrá eða þá menguð af hráum matvælum en núna hafa

kjúklingana varðar þá er hægt að sækja um svokallaðar viðbótartryggingar vegna betri sjúkdómastöðu hér heldur en almennt í ríkjum e e s utanríkisráðherra hefur nú gert það nú þegar varðandi salmonelluna

ég og stendur til með kanfílóbakterinn já nákvæmlega og þetta er náttúrulega það sem átti að vera búið að gera fyrir níu árum

hefur trassað það vegna þess að það ákvað að brjóta samninginn alhliða sko þetta matvælaeftirlit það varðandi salmonellu þá jú það er þar til staðar en og við getum sett þær kröfur að þær vörur séu salmonellu fríar það er ekki eftirlit með

sama hætti í öðrum löndum Evrópu eins og við erum

á Íslandi og það er nú algengasta orsök iðrasýjkinga í Evrópu í dag og fyrir utan það að þetta eftirlit sem við erum að tala um það snýr ekki við getum ekki gert kröfu um það að sú vara sem er seld hér til Íslands sé laus við

bakteríur vegna þess að slíkar kröfur eru ekki gerðar í Evrópu það er miðað við það bara að öll lönd í Evrópu eigi að vera með sína og það er ekki gerður greinarmunur á því hvort að varan er að koma frá Spáni Ítalíu eða Kýpur eða Norðurlöndunum þetta lítur dálítið út eins og við séum bara að flytja inn vandamál sem við höfum ekki hér sko eins og ég segi áhættan er alltaf til staðar það er spurning hvað er gert til þess að lágmarka hana ef við tökum nú aðeins

Karl talaði um það í greininni sinni í Morgunblaðinu um helgina til dæmis að við værum að fórna meiri hagsmunum fyrir minni þá er hægt að horfa á það út frá ýmsum

hliðum sko það var ekki samið um frjálst flæði á búvörunum til dæmis í einhverju tómarúm það var samið um að taka matvælalöggjöf Evrópusambandsins bæði búvörum hagsmunir Íslands af hindrunarlausum útflutningi til Evrópusambandsins

sjávarafurðum eru auðvitað alveg gríðarlegir margfalt meiri en

í í landbúnaðinum já ég meina það eru hagsmunir á

það eru margvíslegir hagsmunir í alþjóðasamstarfi og alþjóðaviðskiptum en þá þurfum við núna erum við með ákveðna hagsmuni á Íslandi sem að felast í því að við erum ekki með tiltekið vandamál sem er í Evrópu komumst

hjá því að flytja inn þennan vanda við getum gert það með varúðarráðstöfunum með því að fylgja því eftirlitskerfi sem

fyrir hendi í þessum efnum ja hér á Íslandi alveg klárlega já en við skulum ekki

Norðmenn taka upp þessa sömu reglu

við áttum að taka upp fyrir níu árum Norðmenn eru eitt af þeim þremur ríkjum sem eru næst okkur hvað varðar stöðu þannig að sú breyting virðist ekki hafa haft stór áhrif þar í landi reyndar ennþá nær okkur samkvæmt grafinu sem Karl birti með greininni sinni í Morgunblaðinu um helgina eru lönd eins og eins og Holland og Eistland sem búa við þennan sama þessu sömu frjálsu

að staðan þar er svona góð þetta þetta er ósköp einfaldlega ekki svona einfalt og svo ég haldi aðeins áfram með stóra samhengið þá á það við í þessu tilviki að Ísland gerir

samning við samstarfsríki sín á Evrópska efnahagssvæðinu sem hefur gríðarlegar hagsbætur í för með sér fyrir íslensk fyrirtæki og íslenskt atvinnulíf kemur síðan eftir á vegna þrýstings frá hagsmunaaðilum í landbúnaði og svíkur samninginn jafnvel þegar dómur er fallinn þá eru áfram uppi raddir um að það eigi ekki að fara eftir dómnum heldur að halda áfram að svíkja

samninginn það náttúrulega í hvaða stöðu setur það Ísland í alþjóðlegu samstarfi

samningum um hvaðeina

alls konar viðskiptahagsmunir ég meina bændur

eiga viðskiptahagsmuna að gæta þið líka atvinnurekendur það vill ekki nokkur maður flytja inn sjúkdóma enda held ég að innflytjendur á matvælum reyni yfirleitt að

beina sínum viðskiptum til byrgja sem þeir vita að eru ábyrgir

að flytja inn kjöt eru margir hverjir að þjónusta getum við sagt svona efri

höfum náttúrulega séð alls konar á kjötmarkaði og mjög stíf gæðakerfi rekjanleika alveg

ég meina óvönduðum viðskiptamönnum sem vilja bara selja eins ódýra vöru og þeir geta og láta hagsmuni neytenda og dýrastofna bara algjörlega fyrir sko Ísland er kröfuharður markaður rétt eins og norrænu markaðirnir innflutta kjötið er ekkert endilega ódýrt eins og ég segi það er líka mikið í

að minnsta kosti jafn vel í þessu og hin norrænu ríkin án þess að hefta viðskipti og þar með allar hagsbætur sem allt samfélagið nýtur já við erum komnir í ýmis atriði sem mig langar til að svara þú talar um hérna góða stöðu hjá Norðmönnum og

og þeir öfunda okkur af okkar stöðu og þeir sérfræðingar sem ég hef talað við í Noregi til dæmis að þeir myndu vilja vera í okkar stöðu og hérna koma í veg fyrir þennan innflutning og skilja í raun ekki að við séum ekki búin að tryggja það og það má nefnilega gera það af því að það stendur í samningnum

um evrópska efnahagssvæðið að ef að við getum sýnt fram á það að við séum að ógna lífi það finnst mér skipta verulegu máli við eigum að gera það því það er

gera því það er ekki bara þetta sýklalyfjaónæmi sem við erum að tala um sem mun aukast ef innflutningur frá þessum löndum eykst sem er líklegt að gerist og er farið að gerast nú strax vegna þess að það er búið að rýmka svo tollareglurnar að hérna heimila miklu meiri innflutning af tollfrjálsum varningi og það er að verða þannig að tíu prósent af kjúklingum sem er neytt

nú erum margir vísindamenn sammála um það til dæmis fyrrverandi og núverandi yfirdýralæknir og þeir sérfræðingar sem við leituðum til að aukin ferðalög á milli landa séu sko stærri áhættuþáttur heldur en hérna löglegur innflutningur á fersku kjöti eggjum og öðru slíku

af hverju eiga ferðamennirnir bara að þvo sér um hendurnar og það á að banna

ekki ferðamennina líka svona magn áhættu við vitum ekki nákvæmlega hvort og hvað mikið ferðamenn skapa áhættuna versus matvæli og innflutningur á landbúnaðarafurðum og

virðist viss í þinni sök þegar þú ert að skrifa greinar

ég sagði það aldrei hins vegar sagði ég að það væri áhætta af innflutningi á matvælum og hann muni aukast með auknum innflutningi ég veit ekki hvort

er meiri eða minni af ferðamönnum og það kæmi mér ekkert á óvart þótt áhættan væri meiri af ferðamönnum en hins vegar er tvímælalaust áhætta af innflutningi á matvælum líka og í nýlegri rannsókn sem kollegi minn gerði í Washington þá sýndi hann fram á það að á barnaspítala í Washington d c að þar voru fimmtán prósent af sýkingum í þeim börnum voru upprunnin

kjúklingum á svæðinu sem voru þá tekin sýni úr í

sem sagt gert með því að gera heilgenamengisraðgreiningar á bakteríunum sem var hægt að staðfesta að þetta voru sömu bakteríurnar já ég held að við komumst ekki mikið lengra með þetta í bili frumvarpið um þetta verður væntanlega lagt fram í febrúar skilst mér það er heldur seint það er heldur seint segir þú en hérna eflaust verður tekið tillit til sjónarmiða ykkar í þessari vinnu þið sendið væntanlega inn umsögn kærar þakkir fyrir komuna við segjum þetta gott hér í Kastljósi í kvöld takk fyrir